Siddu sugnu fora casa, cercu di turnari a la me casa chiù in fretta pussibili. Siddu sugnu nveci nta la me casa, mi mettu lu pigiama e mi fazzu na bedda e longa durmuta aspittannu ca torna la luci. Siddu nun putissi turnari a casa, circassi di dari na manu a cu si trova in difficultà.